Mi penso che e doe cöse seggian collegæ uña con l'atra perché se euh l'ambiente o l'é ben conservou mi creddo che molto spesso anche a a crescita econòmica a segge a segge miliorâ pe questo e dapeu ascì perché se l'òmmo o stà ben, o loua ciù ben, e o l'à o l'é ciù in salute e quindi molto probabilmente o l'arreisce à contribuî co-o seu lou megio a-a crescita econòmica.